So tawi aɗa yiɗi heblanaade ɗanngal, a ƴeewan juutgol ɗannungal ma ngal e balɗe no foti mbaɗta e laawol, e no foti kaalis potata jogaade. So ɗum ɓenni ƴeewa holtoon mbalata e laawol ma he. Ƴeewa kadi holtoon potata dartaade ngam fooftaade, holtoon potata dartaade ngam soodde kuɓɓam.